Biby folo araky gne habeany hum maromaro avao koa zany, atombokosika âme visiky izy e, da avy teo moky, da avy teo lalitry, ino koa sha rô <hesitation> ino koa sa rô, anigny <hesitation> voro da akoho da <hesitation> amboa da ino koa sa ro, da misy avao koa gne bengy da aomby da <hesitation> ino koa moa hippopotames, baleine, zay izy e, feno izy folo zay aby a ra.